Que Corea aiga desenroau i conservau la su coltura estuviendu arrodeá de Japón i China tien méritu abondu. Un país con una coltura mu original enque ogañu esté partíu en dos. La verdá es que me gustava de sabel cómu s'án desapartau las colturas dendi qu'está el país partíu en dos. No sé si mantienin vivu lo emportanti o si por mó delos enreus políticus, el sul pahi América i el norti s'á güeltu soviéticu.